sunuwo, beɲu, behozin, behotin, guɛ, guɛɲu, guɛna, guɛhozin, guɛhotin, guemɛ, guemɛmabeɲu, guemɛmabena ,guemɛmabehozin, guemɛmabehotin, guaguɛ, guaguɛmabeɲu, guaguɛmabena, guaguɛmabehozin, guaguɛmaabehotin, guaɲu, guaɲumabeɲu, guaɲumabena, guaɲumahozin, guaɲumabehotin, guaɲumaguɛ guaɲumaguɛmabeɲu, guaɲumaguɛmabena, guaɲumaguɛhotin, guatin, guatinmabeɲu, guatinmabena, guatinmabehzin, guatinmabehotin, guatinmaguɛ, guatinmaguɛɲu, guatinmaguɛna, guatinmaguɛhozin, guatinmaguɛhotin, guatinmaguɛɛɛ, guana,, guanamabeɲu, guanamabena, guanamabehozin ,guanamabehotin, guanaaa, wmumuɛnu.